A bueno este njachokochi chokaniti bueno ho oni ko'ó no choko ajan choko kuechi choko nano njo choko nga bueno kona kiti yikuan chí njika kandi kuakenti este kuanjenti alimento tí nunda yati yuan xhiti ndexukivi vée kiviti nja njakenti este grano njakenti noni njakenti trigo njakenti yuchi xhita yuxhi retó yuni kuu ndeon ho kotachi yukanja kiti xheon njochi njati noni nja njati este trigo njati este njakandi nokonja hó vée one kiti njati ndeyaviti.